Este, espejoun chi kajatiñunyo, kajatiña jenorara ntasa no kantakaiira mara pos ntasa ntakairo maara nasa, tainira xinira, nasa no tasa kentoo in samo lou nava xií tuo, bueno yua kua jaa sola seruí este espejoun teero jenorara este no ni kentoo vo'a xií tuo no nu nañio xinio, bueno yua kua ntéeño xií nu ni kivi in kuayo ntuchio pos jii yua tele kunio nu tu te pos nu to te tuon